Cu lu nìuru mi veni a menti la notti senza luna, lu scuru di li misteri e di l’ignotu. È un culuri ca po èssiri spavintusu ma puru putenti, comu la forza ammucciata di li cosi ca nun si vonnu fari vìdiri. Mi fa pinsari a quannu chiudu l'occhi nta na stanza senza luci e pozzu sulu imaginari zoccu haju 'ntornu a mia.